Nie iraoko ninamukaga ngikoya ngiuma njaa ngithie gukama. ngitiga nakira mai ma sai riko na uka nauma gukama ngiuka ngithima iria iakwa ngikira nuria mbikagira ngivunga sai yakwa ngikira themosili. ngiuma vau ngitjii kuvira iria. Nauma kuvira iria ngiuka ngikunda nginyua sai tondu ninauka na gia kunywa nakio. Ngithii ngomberi. Ngimivu iria niavaririe kivuai nguma kwa ngombe ngiuka ngithambia indo na nyomba ngiivariria kuthii mugundari. Ngiosa kivanya na isembe. Ngianjiriria vau kicheni ngandenire yakwa naronaga kana kana greens siakwa ninyite ni. Ni igunyu. kana mirimu ya mbevo. kana nwa ikorwe indue. na turia ngiomba ngirimira ngisoka maria mangikorwa ngithii ya ndiguri. ngithii ngiroragia masaki maria mangikorwa mari ndiguri. Mangienda gutinua naitinatinia vanini. ngiroragia ndigo iria ingikorwa inguru nigetha nivaririe thoko ya kuendoa. Ngiuma vau ngithie ngiroragia ngundamia. Ngionaya kana nindue. kana irendwa kurimirwa kana irenda gwikirwa nateresa. riiu kuma vau nginyoruruka kwa mbembe na mboso ngirimira ngikorwa ngiroria wagiriru waku kana nwa kuvuvirie na dawa kana igungu ya kuvuvira na fertilizer Nginyururuka ya kiandori kuona varia miiri yakwa ni mie kana muti uria unaikorwa wi mugwiu ngiutemanga. mundu ninavata na nau ngiumira naguo. Ngithi ngiumira ngithi ngivuroka aji eeh Ta ithaa rimwe uguo kana mairi ngicoka ringi. <hesitation> ngionaga ngombe kana ni ivandu muthara kana niithiriri mai nginathi mutharari. ngitemera ria rucio by five riu ngiumira ngivaragiria supper Eeh Ngiruga. Igikinya thaa igiri nginaria supper. igikinya thaa ithatu nginamama. Mirutire yakwa ya wira wamuthenya ti undu umwe tondu kwi muthenya thiisaga kanithari tugitinda kuo meeting. kuma vau kwi indi nigetha Tukorwe tukirithwa mbakagia na kiroho. Kuma vau kwi mithenga thiesaga ikunduri kuria ningekorwa ndethekaga gukora mbesa nigetha nduthe uthii wa nambere musiiri wakwa na kwi mithenga ya kuthii kugemera arata akwa. amwe mai misii kana amwe mai vivitari. eeh mithenga yakwa ikina korwa ikari uguo muramukire.